طاووس په عمده توګه د خپلو رنګینو بڼکو څخه د ملګرو د جذبولو او د ښکاریانو د ویرولو لپاره کار اخلي. نر طاووس د خپلې لکۍ بڼکې، چې د "اورګاډي" په نوم هم پیژندل کیږي، د ښځینه طاووس د متاثره کولو لپاره د واده په جریان کې راوباسي.